افضل قراءة كتاب، لان القراءة تمنحني الفرصة لاستكشاف الافكار بشكل اعمق وتخيل الشخصيات والعوالم بطريقة خاصة، كما ان الكتب تسمح لي بالتفاعل النص على مستوى شخصي، مما يتيح لي فهم المفاهيم والرسائل بشكل اعمق، <hesitation> في حين ان المشاهدة الافلام قد تكون ممتعة، الا انني اجد ان القراءة تعزز من خيالي وتزيد من معرفتي وتعطيني موسوعة علمية كبيرة واستفادة اكبر واكبر.